Kata ta 'hiaj 'ngo ngwii chana 'hiaj chukwi nej 'ngo nihia ba rune riki, bé maan changa' chuhua chiñán únj nun níin únj si sé si 'hiaj chukwii únj, nej sí sto'o nan sani si níin únj 'hiaj ngwii chana min sisi ba taaj ni achakaj nej, 'ngo rune rune ba síj kane si ba ninaj min si asíj kane ni utin' nej man ni achakaj nej 'ngo hia'aj hiu'bi, a'nín nej chuhua basu si utin' hia'aj ni tukua maan ni síj ni abi 'ngo si min 'ngo salsa cha únj, ni a'ngo taaj ni bé ke rune kane min utin' nej nga natsin nej hia'aj nej kwej kin nej, ni min 'ngo si ataj nej si kwenta nanj stila sani kata tichukwi stánj min tu'ba chuchee ata nej sij, ta min ku'naj ataj nej sij ta 'hiaj únj cha únj--. sani ba taaj nej sij ara nej sij riki torta ni bé ta min 'hiaj únj 'ngo rune cha únj chruhua chiñán únj nanj.